Irin walo log ken agni li, walok ilahi walokka eli lekin ashringa igosa, irin nane in duniag irgneda tigili, امل kignin gon dunia damu, eli shongir damu walo dari, iron walo danna imenkani fa walok irgnida tigmuname, inini karamido iri لازم irin nane walolog agnai, walo fa eli lekin ashrigna, inin karamido uu talog agnafijru, wala odi talig oda tagnimu, wala geni tuwalig geninga tagnimu, wala shungirka kumuni shungirka kankumuni tagnimu, wala eli fagni walo fa fagnimu, inin karamido uu walloka eli lekin ashirikir niaru u talogogeni duniag duniag udug unane duniag kugorakir ken dumai, tar kignin u duniag ask iska kugorakir domimo beneadamto jagada beneadamto jagada iron waloka ashria irgneda tigmenkan fa dafiname inin karamido uu wallon karamido agnafijru tar kignin goni dunian nane ken tagnin dunian ken tagnin nane masha damu.